زه به خامخا داسې کار غوره کړم چې سفر ته اړتیا ولري. ځکه سفر یوازې ځای بدلول نه دي، بلکې د فکر، ذهن او تجربې پراخول دي. کله چې ته نوي ښارونه، نوي خلک، نوي کلتورونه وینې، نو ته هم بدلېږې، لویېږې، او ډېر څه زده کوې.